ଅମର ସହରାରେ, ମହଁଗା ହୋଟଲ ରାର କୁଲ ଖର୍ଚ ଆଈବା, କମ ସେ କମ ଜିନତେ କେ ଫାଇବ ସ୍ଟାର ହୋଟଲ ହୈ ଚୀରାର, ପାଣୀ ଭୀ ତୁମ୍ହାଂକୂ ପଚାସ ସେ ସୌ ରୁପୀ ଆଈବା। ଅମର ସହରାରେ, ମହଁଗା ହୋଟଲ ରାର କୁଲ ଖର୍ଚ ଆଈବା।